میرے خیال وچ آدرش ویاہ اک خوبصورت اتے کوشش نال بڑا جوش لے کے شروعات سکھ ترم تے انُسار گربانی نال ہوے۔ جس وچ گوردوارے دے سکھ آستھا اتے دھارمک ماحول ہوے، گربانی واجے۔ سارے پریوار اتے دوست اکٹھے ہو کے، گلاں کر کے، اک دوجے نال پیار بناؤن، خوشیاں سانجھا کرن۔ <hesitation> ویاہ دی جگہ رومانٹک اتے پرمپراگت ہو سکدی اے، جے اک کھلے میدان وچ رنگین پھلاں اتے روشنی نال سجایا ہوے۔ سنگیتیاں راتاں وچ مسالے دار بھنگڑا اتے <hesitation> گِدھا ہوے۔ جو سارے دلاں نوں اتساہت کرے۔